کله چې د "صداقت" کلمه واورم، نو زما ذهن کې ریښتینولي او پاکي راځي. صداقت هغه صفت دی چې انسان باید همیشه حقیقت ووایي او ځان یا نور ونه تېروي. دا د باور او احترام بنسټ دی چې اړیکې قوي کوي. یو څوک چې صادق وي، خلک پرې باور کوي او درناوی ورته لري. صداقت زما لپاره د انسانتوب او اخلاقو مهمه برخه ده.